القهوة كيف تعمل قهوة موضوع بسيط جداً هو هسع حالياً يعني مع وجود الغاز يعني بقت القهوة بتتحضر سريع لكن زمان هي القهوه زاتا موضوع انك تعملا وهو في حد زاتو ده الموضوع يعني زمان بتجيب تكسر الحطب بتاع ال وتولع النار والناس بتقعد حوالينا والناس بتقعد تتونس أثناء ما القهوة بتغلي يعني تخت المويه وتغايها بعداك تضيف ليها الدواء الهو البهار يعني يا هبهان يا كده او جنزبيل وتكب فيها البن بعد المويه تفور وتلخبطا وبعداك تكبها في السودان عندنا بعملوها يعني الحاجة بعد ما القهوة تغلي بتختها في <hesitation> الجبنة عندنا حاجه بقوليها الجبنة الهوا اناء يعني بتخت فيهو القهوة ومصنوع من الفخار هو بحفظ القهوة ساخنة لي مده طويلة وهسع يعني ممكن حالياً عادي بي البتجاز سريع تصنع القهوة واضافه البهاروالجنزبيل <hesitation> وتفدما طوالي في المويه بعد المويه تغلي تكب الحجات دي وتقدما لي الشراب